Ndiso yivɨ ndahvi na mee yee yee nahan chi ndioo a tuu a tu yee refrigerar iyo iyo mente nde yee guiose ndita tiguee yutun tundiha guee gun gun mantenido ian a tu tee ndia tina mee gia etapa vina chi ndioo io refrigerador guee ia nuun nachi vaha sɨɨn yehin sii na mee ndita namee fruta ia guu conservado ñian refrigerador